تظاهر بأنك مسافر عبر الزمن، وتقدَّمت بالزمن أسبوعًا في المستقبل. ماذا تفعل؟ لو تقدمت أسبوع للمستقبل، أول شيء أشوف وش صار معي ومع اللي حولي، عشان أرجع وأستفيد من هالمعرفة أراقب القرارات اللي اتخذتها، وإذا فيها شي غلط أو فرصة ضيعتها، أرجع للوقت الحالي وأعدل مساري وبرضه، لو في شي مهم زي مساعدة أحد أو تفادي خطر، أكون جاهز وأسبق الأحداث بخطوة